<hesitation> béé baá yá sɩ dɔɔtɔ? Dɔɔtɔɔ dzɛ ñ yúkú ŋ naŋtʋ álámɩnáá, bʋʋ yála ka yɛ ŋbénaá bʋʋ yála ka yɛ álʋna. Dɔɔtɔ wɛ mɩnɛɛ yá bʋʋ yála ka yɛ álʋna bʋʋ yála ka yɛ ŋbéna. Bʋyɛ sɩ álámɩná ŋʋ ŋ nayɛ lɔɔ ɩí tɔŋ ɩí mɩna dɔñɔ, ɩí tɔñ ɩí kpá fɛ dɔŋɔ bʋká ɩí kpina dɔŋɔ laákaarɩ lɔlɔñka. Yɛ ŋsɩmɔɔ, bʋ yɛ ŋsɩmɔɔ bɔɔ, fú ŋsɩmɔɔ, bɔ fú ŋsɩmɔɔ bɔɔ. Bʋká bʋ feé-feé kata bʋʋ kpína ɩ feé-feé fɛ lɔlɔ gbɔɔɔ mɛ. Amá mʋʋ sɔkɔwa mɔɔ <hesitation> ma dɔɔba, ma dɔɔba ŋsɩmɔɔ, matá báásí ka tána dɔɔba ŋsɩmɔɔ lé-lé-lé ŋsɩmɔɔ bɔɔ. Yáa sɩ bé ñŋsɩ dza lɔ ŋʋŋɔɔ mʋ naí ɖeñŋá, dá wɛ dáá di dɔɔtɔɔwá. Ñŋsɩ goóre kaá dɩ dɔɔtɔ tʋ tʋ diyá álɩ kala kaa síŋí na, bʋlɔɔ tʋ síŋɩí dzɛ. Ɖɔñk mʋmʋ amá bʋrʋkpákpá kóññ ma dsɩñsɩ ɔ yɛ ma dɔɔna ŋʋŋɔɔ álɩ nadza-nadza dɩí mí dɔŋɔ, ɔ lá gbɔɔɔ, tɔɔ ŋʋná ró lá gbɔɔɔ. Tɔɔ abáa ma dakáa lɔ ma wɛ kɔkɔlɩyá mɛ ñŋ ŋʋná tɔñsɩ bʋ yɛ bɔɔ, ma táa yɛ bɔɔ, ñŋ ɔ tɔñ sɩ yɛ maá yɛ. Mɩnɛ kéé ɔñʋ róó yɛ ñŋ ɔŋʋ ró dakáa lɔ ma tɔñ sɩ bɔyɛ bɔɔ, ɔ táa yɛ bɔɔ, ñŋ ma tɔñ sɩ yɛ, aséé ɔ yɛ. Mɩnɛɛ dɔɔtɔ wɛɛ dzɛ. Bʋ yelé dɔɔtɔ bʋ bisí álámɩná í yɛ ɩí tɔñ ɩí mɩna dɔñɔ. Tɛfɛ ma dɔɔtɔ mɛ ma mʋna áláma wɛ, dɩ líɩ dɩ lí ka di agoludé, dɩ lí kala bɩlɛkɩná mɛ. Kala kaa sɔ batáa. Ŋnáa? Tɔɔ dɩ dɔɔtɔɔyɛ ŋñná sɩ dɩí lí dɩí yɛ fáráhaŋ, dɩí bɛlɛkɩ dɩí yɛ dɔŋɔ siyá ɛhɛɛɛŋ dɩ dɔɔtɔɔyɛ. Tɔɔ bíɩ ŋsɩ dí tɔŋ kʋrʋ ró dɩí yála ka sɔkɔ ka tɔŋ ka lísí laákaarɩ ká kaáa kpína dɩ lɔlɔ ágolubá. Tɔɔ bʋká ma dɔɔba bá, mʋna bɛ dɩ bíñsɛ kpáta bʋʋ yɛ ŋsɩ karɩkpákpáá yɛ bíñsɛ áko na agbaáa sɩtooro na sɩnásá níŋɛ. Ŋnáa? Mʋ na bɛ dɩ bíñsɛ wɛ karɩkpákpáá wɩrí kpɩnɛ yáa dɩ dɔɔtɔ tɔmɔɔ yɛ. Dɔɔtɔ bisí ɩí tɔñ ɩí mína dɔŋɔ, ɩí tɔñ ɩí kpá fɛ dɔŋɔ yáa dɔɔtɔ.